Tsy mitombina feky zen̈y hoe man̈ano asa tsy ahitan-ten̈a tômbony, fôtony ino ma andeha isanten̈a; tsy angalàn̈a raha tsy tiavan̈a vôla fa hafa ndraiky hoe: koa mitady tombony amin̈'ny raha ratsy tsy mety feky. Fa an̈ô zen̈y koa fa hiasa zen̈y sirto ôhatra mivarotro tsy maintsy angalan̈a tombiny bôka raha andeha avarotronô fa tsy raha andeha hiasa <hesitation> fatifatany fôn̈a andeha hivarotro fatifatany.